Allor la mia giornata dalla mattina alla sera dipende molto, è molto variegata. Dipende se uno lavora o non lavora. Se lavora, è comunque gira tutto quanto intorno al lavoro quindi mi posso mettere a lavorare il turno serale fino alla notte, m' scet nu poc chiù tardi. Di solito nun facc colazione, pranz direttamente coccos veloce pecchè pò 'a verità m' scocc 'e cucinà. E poi vado a lavorare dalle cinque, <hesitation> nel posto al bar dove lavoro fino all'una e poi aropp scendo, mangio innanzitutto. Che pò capità 'nu panin, non lo so, qualunque cosa McDonald, chell ch' pote capità e poj se s'escono i miei amici jamm a bevere 'na cos, jamm se è il sabato jamm 'a ballà. Se invece come adesso ca nun sto faticann, m' svegl nu poc chiù presto, m' facc 'na bella colazione, vag 'a fa nu gir co 'e cumpagn mij, pranzo e poj 'o pomerigg o m' veg cocc partit 'e pallon, <hesitation> così, vado a giocare a calcio, vado in palestra e questo. E poj niente torno a casa, ceno E poj c' verimm n'ata vot dopo cena, c' jamm 'a bev 'nu drink, jamm 'a ballà, jamm 'a fa 'e scimità cu 'a playstation, jamm 'a fa tutt sti cos accussì, p' fa passà 'a jurnat, per come riempitivo. Alla fine non è una cosa molto di eccezionale. Più che altro <hesitation> la costante di tutto questo secondo me è sta semp cu 'e cumpagn 'a fa cocc scimità cu 'a guagliona. Pecchè pur cu 'a guagliona s' pot stà in qualunque caso. Pò dipende molto d' 'a guagliona. <hesitation> Cerchiamo di passà il tempo e c' addivertì, questo al momento. Pecchè <hesitation> pecchè sì. Pecchè <laughs> <hesitation> pecchè alla fine nu c'sta nient 'a fa alla fine. Se uno vuole fa na cosa di concreto come studiare eccetera, l'ho già fatta e l'ho lasciata e non m' è piaciuto, quindi ho scelto questo tipo di vita arò s' fatica quasi dieci mesi all'anno, almeno due mesi 'e ferie m' 'e facc. <hesitation> E buttamm tutt 'e sord ch' amm guadagnat. <laughs> S' cerc semp 'e fa cocc strunzat semp 'e chiù, secondo me. Ceh chell 'ca facc ij. Poj <hesitation> p'me chest è sincerament.